نفضل تكون عندي مكتبة لي تكتبو إلى حدود الساعة لأن الكتب هي الأصل في الفن، وكل فنان مكيقراش الكتب فمعمرو غيقدر ينتج شي حاجة، والقراءة والمطالعة في الفكر وفي المعرفة هي السبب ديال الفن